Tsy voatery hijaly raha toa ka m-mikasa ny <hesitation> ahita fahasambarana fa <hesitation> mety mila manao sorona kely ny <hesitation> zavatra sasany toy ny hoe ny fotoana atokana ho an’ny namana. Miankina amin’ilay fahasambarana tadiavina ihany moa izy io.